Ny <hesitation> mily fagnasan-damba reo zany da natao hagnasany akanjo amin'gny alalan'gny fanosora azy amin'ny rano sy gny fampiasana savony mba ahafahan'ny akanjotsika <hesitation> hadio. Ny tena vokatsoa angn'io mily fagnasan-damba io zan da manamora anazy io sady mitahiry fotoa sy ezaky. izany oe tsy da manao ezaky be zany antegna lafa mampiasa mily fagnasan-damba iny